Tichi chi sa´ada ni kaje´enteda tichi nu ni jichiun te kaje´enteda te kataada, tikuun, tinana ya´a kuii kaajaada nangoo suka nteka, ka sukani kaajaada eilanchu yukani kataada, sokani kajaada.